Ëntà andé ëndua a ie tüte le aplicasiun a pagament u gratuite e cerché l'aplicasiun ch'ün a völ e dës-ciargé l'aplicasiun cun ël telefono e pöi ëntà instalè l'aplicasiun e pöi ün a pöl cumansé a utilizé l'aplicasiun s'ël telefono